komid guꞌn c̲h̲ixkwaꞌná kon seid nak <hesitation> por ejemplo tib kald pchoꞌx, nap ichugná x̱ich, midzngid, ikëná gunu seid igeꞌ wen wen, loxna tsuw pchoꞌx lad lo seid knu, ga dzekna igeꞌ ngow igeꞌ, ber lëꞌkga pur seid, lëꞌ kald choꞌx, kald pchoꞌx xka c̲h̲ixkwaꞌ nana lëꞌ kald choꞌx, zëna c̲h̲ixkwaꞌná del igwiꞌyná bueno lo na ugwiꞌyná bay ndzaꞌl ldoꞌn komo tsu zë lowu, zë uchugná x̱ich uchugná midzngid loxna usaꞌbná tib kwachar seidna ga usaꞌbná nup tib plat bay par uyowná, ber bay xka c̲h̲ixkwaꞌ, saꞌnda los demás pur seid, arroz lëꞌkga pur seid ix̱ixkwaꞌ ikë seid, midzngid pchoꞌx. nizëd lëꞌkga pur pur seid, seid seid lo masc̲h̲a c̲h̲oꞌwnu o abeses este arroz xc̲h̲ixkwaꞌ lëꞌkga kon seid ngid, ber xkasa noꞌnda lëꞌ arroz sop, lëꞌkga pur seid seid xc̲h̲ixkwaꞌ xkë sop, lëꞌkga nonga midzngid, x̱ich xc̲h̲ug xiu lo gunu o dele xlaꞌnma tsu kwlandr o xlaꞌnma tsu ptie xkasa sc̲h̲ixkwaꞌ pasta. tamal dele ic̲h̲ixkwaꞌma dzak xkë zë lëd, lëd este nkob per yu minn xc̲h̲ixkwaꞌwu xkë seid lëdu porke gakda gow minn ndal c̲h̲owzë gakda gow kuch, entonces lëꞌma c̲h̲owc̲h̲ama seid, per naꞌ c̲h̲ixkwaꞌwu xkë este xkë zë lëdu, xka c̲h̲ixkwaꞌnu, memelna dele ix̱ixkwaꞌná giat lëꞌkga zë, zë së las gunu kon biꞌl biꞌlna kësná y x̱ibgiꞌn xbib las gunu xka c̲h̲ownu. X̱oꞌb lëꞌkga ix̱ixkwaꞌ lëꞌkga kon zë, mol lëꞌkga kon zë nup zë xc̲h̲ixkwaꞌná mol, xiu nup zë lo mol dele ix̱ixkwaꞌná. per yu minn xgu pur seid, xka xc̲h̲ixkwaꞌná gana giat guꞌn kesadiy lëꞌkga zë yu or xiu lasu, xiula kesga gana snup este nzë lo lgit, nzë xiu lo gunu o su nu yu minn c̲h̲ow kesadiy kon kesiyo y ptie, gunu xgu minn lo las kesadiy.